अल्जीरिया की पाक शैली अपने समृद्धि विविधता और विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के लाने जानी जात है। यह उत्तरीय अफ्रीका की एक प्रमुख पाक परंपरा होत है। जिसमें से अरब फ्रेंच और अन्य अफ्रीकी सांस्कृतिक तत्वों को मिश्रण करो जात है। यहाँ की पाक शैली में मसालों ताजे कटको और विविध प्रकार के मास्स दालें और अनाजो का व्यापक को जो करो जात है। अल्जीरिया भोजन में मसालों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखो गयो है। यहाँ आमतौर पर इस्तेमाल वाले मसाला हो गयो। जैसे जीरा हो गयो डाल चीनी हो गई हल्दी हो गई काली मिर्च हो गई और मिर्च पाउडर शामिल होत है। पाक शैली में अरब और बेलपर संस्कृतियों को गहरा प्रभाव देखो जा शकत है। जिसमें में पारंपरिक तरीकों से पकाने की तकनीक और विशिष्टताएं सामग्री शामिल होते हैं। अल्जीरिया में तटीय क्षेत्रों में समुद्री भोजन जैसे मछली झींगे वा अधिक को उपयोग करो जात है।